Ман ҳар рӯз ба донишгоҳ мераваму бармегардам. Роҳи яктарафа тақрибан 30 дақиқа мегирад. Пас, дар як рӯз як соат, дар як ҳафта тақрибан 6 соат дар роҳ ҳастам. Агар ба бозор ё ҷойи дигар равам, шояд ҳашт нуҳ соат шавад. Ин вақти хуб барои гӯш кардани китоб ё фикр кардан аст.